Cachi, le banane, i pum, ël prüs, ël mandarìn, <hesitation> le pistacie <hesitation> le nus, le linsole, <hesitation> l'arancia e bon